Cando apo tempus chi mi restat dai su <hesitation> de ti <hesitation> mi piaghet de mi occupare de ricuperare cosas, chi an a che faghere cun su recuperu de sas tradissiones, e sas istorias de sa Sardigna, e quindi istudiare e recuperare <hesitation> su chi agatto subra a sa limba sarda. Una cosa chi mi piaghet pre esempiu est de chircare sos proverbios, e sos modos de narrere. <noise> Nde fatto unu pagu de esempios. A che ogare unu mortu bi cheren battor <hesitation> bios, ma a che ‘ogare unu biu no <hesitation> non podet tota sa Curia. A riu bulizadu, allegria de piscadore. A tempus ismen ismentigadu si cojuant sas battias. Ainu malu, <hesitation> arriu ‘onu, binu ‘onu finza a feghe. Binu malu es pane <hesitation> tostu durat pius. Chentu o tantas concas, chentu o tantas berrittas, chie non at agu, non mandigat gioga, chie torrat a domo non est mai perdidu, crabittu rassu brincat in mandra, cun sos mannos istan comente <hesitation> in su fogu, non tantu accurzu, non tantu attesu. Dai sa die prestas as unu nemigu de pius, diciu antigu non imbagliat, arẓa mala, sorte bona Arẓa bona, sorte mala. Faedda pagu pro non ti faddire meda, iscurta meda pro non ti pentire. Fiascu malu non si segat, a chi est amigu s’amore li durat, a sas ricchesas accudin sos amigos, amigu fidadu, <hesitation> prezziosu, a su nemigu parare, a sa giustiscia fuire, <hesitation> unu amigu accurzu chi non unu parente attesu. Sa fortuna andat cun sa cura, sa giustiscia est pro totu, a caddu curridore, sa briglia forte, caddu senza coa, caddu 'e pagu proa, abba de sera, friscu de manzanu, ama si cheres essere amadu, amare e non esser amadu. Custos sun unu pagu de dicios <hesitation> <noise> custos <hesitation> ma mi piaghet puru de accoglire sos modos de narrere. Como nde racconto unu pagu de cussos chi m'ammento. Amare e non essere amadu est tempus ingannadu, chie disizat sa morte est unu vile, chie la timet est peus. Chie drommit a pizzinnu pianghet e a bezzu, chie faghet male a male a peus, dai su frittu bi morit su caddu <hesitation> andat che unu bitti, non b'at che A nde li prendere in pannuzzu <hesitation> sa zente chena cabu ne coa, est ruttu a costa longa. L'an lassadu longu ladu, e <hesitation> torrare su carche a s'ainu, est totu cunzadu a roccu, sun sempre a biccu <hesitation> acca. Est unu mandigu e <hesitation> mandiga e nega, at mandigadu pane de sette furros, paren duos teulajos, non sun totu rosas e fiores, sa fumazza si podet segare a fittas. Est una craba tinzosa, l'an battidu a filu 'e cosire, at sa simpatia a moscios, est ispiantadu che cuccu. Ses chirchende sos ossos de minnannu <noise> cun megus no bi ses ignorante chei sa craba, paret unu fundu de caula a fiore. Che li mundat finas sa chijina, agattat totu sos l'est ponzende pilos e canos, est sempre a. Est a ungias de oro, l'at fattu a dienzu 'e su mundu. <noise> Gia ses amprosu, pagu 'ene tou. Non ses mala dolima 'e conca, si suzzedit cussu già nos falat su brozzu. Si mandigat finas su chi nde cagat, est totu <hesitation> a rughe e a grifu, est totu a bistralinu, no isco mancu su olu 'e leare. Est sempre abbaidende a. <hesitation> No ischit mancu <hesitation> ue est, giughet sas pes, no intendet mancu sa cannonada, an presu sos canes a sartizza. Est surdu che piccu, est ‘ettende s'astrau a ch'est cantu una luscia <noise> ti tias mandigare sas pedras, l'at fattu a ira. <hesitation> Cussu non lu poto santificare, est unu male currispostu, si nd'est faladu che candela 'e seu, si ch'est andadu cotti cotti, non hat nadu mancu bà. Torro però como a sos proverbios, sos dicios. Minde enin in mente unu pagu de atteros. Chie chircat a Deus, cun Deus s'agattat, abba de manzanu, chie est maccu s'istet in domo sua, chie at dinari cumparit innocente, cun sa morte finit <hesitation> de milli amigos, non sinde incontrat unu fidele, de sos duos males abbrazza su minore, de su trabagliu fattu non tinde pentas mai, de amigos <noise> est bonu, a narrer finzas in domo de su diaulu. Femina risulana o est macca o est vana, omine bagasseri, pedidore omine barrosu non lu timas, omine bonu e omine malu, non andat mai umpare in cosa chi non connosches lea consizu, omine fattu cum dinari, non balet a nudda Omine solu non est bonu a niunu, fagher su bellu in cara, e insegus s'istoccada, omine sabiu non chircat fattos anzenos. S'avaru cun sos poveros est chei su lupu cun sos anzones. Né <hesitation> santos <hesitation> né cun sos santos, né cun sos santos né cun sos maccos, non servit a imbrogliare, non ti mai ne' <hesitation> non disprejas né raccumandaziones, né consizos. Sa cosa antiga durat de pius, non est bellu su chi est bellu, si <hesitation> su chi piaghet, paret chi totu su mundu siat su sou. Pro su dinari nisciunu narat basta. In d'ogni cosa chi b’at su rimediu, foras che in sa morte. Sa cosa furada <hesitation> durat, e comente est bennida, gasi si ch'andat, sa cosa pius diffizzile est a connoschere a isse e totu, sa cosa sua a totu paret bella, sa femina arrogante su maridu, sa cosa cara est sa pius saborida, sa domo est minore, su coro est mannu, s'avaru non godit mai de sos benes suos, sas cosas bellas sunt sas pius diffizziles, sa muzere de su ladrone non riet semper, s'avaru non intrat in chelu, senza dinari non si cantat missa. Seriu comente sa morte S’omine bonu faeddat in cara, s’omine faularzu est bennidu in <hesitation> in pagu cunzettu, sos males anzenos sun leziones pro nois, s'occasione faghet s'omine ladrone, sos maccos e sos pizzinnos naran sa veridade, sos males de sa <hesitation> de sa <hesitation> de sa giuventude bessin in sa bezzesa, su dinari azzegat s'omine, su dinari in ojos de medas, e in manu de pagos, su maccu imparat su sabiu, su dinari non faghet legge. Su ladru non at fide in logu, sa femina est chei sa mela, fora bella, e intro punta <laughs> trabagliu continu binchet ogni cosa. E ancora un’atteru pagu de modos de narrere. Lu sun battende a sa loriga, faghes totu a est a dare lardu a sorighes, in su chi narat no b'at suppa peruna, est sempre andende chei sa <hesitation> mala, est sempre a colpos de pedules. no mi faghes, de cantos bellos b'at de si lu mandigare, est a ojos de cuccummiau. Pares faeddende dai su sostre, est passende sas penas de s'inferru, pares anima ispensa <hesitation> 'e Pulgadoriu, no est tantu 'e malu alenu Ue cagat si lassat sas ragas <laughs> sun fora de 'onzi grascia 'e Deu. Sun andados totu a. Nara nara già so pali mannu, non ses farina 'e fagher'ostia, ses chirchende su pilu in s'ou. No b'at restadu de su entu. Sun tappulos attaccados a salia, sun <hesitation> cumpostas de casu rattadu, sun andados chei sa pedra <hesitation> lorumada, sind'an fattu unu saccu unu saccheddu, già est paghu perriconchinu, cussu no ti lu cazzas a troddios <laughs> Paret Santu <laughs> chi no l'an fattu festa <laughs> cantas bias l'est <laughs> suzzessu, no giughet mancu pilos in conca, già bi l'at posta sa sanzia, l'an bogadu sa pedde a loria, lu sun fattende a fittas, abbaidan su cane <hesitation> su padronu, cheret sighire brozzu fin'a fundu. Non nd'est bennidu loddinu loddinu, mi pares Santu Salappiu, chissà chi <hesitation> iscaddet nessi in pedde sua. Che l'han giuttu a pé tentu, paret unu furriolu, non ses mala tintula, est sempre a s'abboa abboa. L'an fattu chei su mannu a est iscusseltadu che cadinu 'ezzu, non b'at de li dare fide dae su nare a <hesitation> est sempre isettende e cando tronat. No l'at dadu mancu <hesitation> din- dinghirida, est pint'e pilu de su babbu, ch'est sun cantu un'orriu, ch'est cantu un orriu